Ibere niechamakina ingolikinoi anitaan eroko nee niumara itaan arai itaan jik ni ingolikini iyong itaan nikieshimunit yong. itaan nikielewarit yong itaan nii echamaikiria yong mono iyeni awi nakech toyen ngikekauriak vile naikote. Toyen vile naikoni emaisha anawi keche dae echamakina arai itaan ni iberana itaan niwesekini asakakir yong teni moi keyaka yong nawi keng kitasakak yong ka ngikon de nianyu eshida. Ninyan nabo jik echida paka nabo tobong nawi kus itaan niechamakina nabo iyong ichamuni arai itaan nikingarikini itaan nieshimunit yong. itaan nuyeni amaan kon. Eyeni amaan kong kama abeni eyeni ibere eyeni amar eyei ibere iwesekini yong tasak kama aberu eyei ibere ne elewarit amar eyei ibore niwesekini ngide tasak kama ngide. Itaan habo niwesekini iyong tasakaa arai itaan ni nieshimunit afamilia nakus meere itaan niekwerit akop meere itaan niarai kiburakis tani odiochichi kona ejie. Itaan jiik nielewani niarai kerai keyei echida eyei kibokinos kop kiruorikis. Tamaa iyo atii ibere be atii ibere be atii. teyaka ngesi dae tasubak ekeboyor tasutok ioyng dae lokon tani nabo niwesekini yong tasaka arai itaan. Itaan jiik niarai tani moi. Kuuma iyong itaan ngini eyaunete ngitunga lua awi anakech eyaunete ngibaren nawi nakus epote kiinut kiinut ngikaureak kon kotere nakolong kidouneto ngikaureak kisomeshata kiyaasi kinaakis akimiy moaka topoko. Lasima ngitunga ngulu de einakinio nyo einakinio ibore mam pili niwese yong tama leaki yong alemar ikoku aitwaan bila akipotor ibore yeyote nepedor alaf nabo itwaan niwesekini yong tasak arai itwaan niarai jik kiminakin jik ka yong kona kiya jiik nawi nakech jik kitodik yor jiik awi nakaech kingolikis yong ngikaurek kech. Kotere ianyuni iyong eya ngitunga lu arai ke eminakin taani ka haan niwainga itwaan teni ayari itwaan nawi kech kiboikin ngirwa lu danh animoi enangi maybe tani keurikin ikoku ngina taany yong nesakete ngitunga awi anakech anakata edia kangolo mesakete ikoku ngina tolom nawi ngina lanyuni ngache saani kotere ngakiro na ngakituk lanyuni yong paka itwaan ngini iwesekini kimisikarejinga kok tobong kiyech. kiyech ikoku. Sasa itaan nichamakina nabo yong iminakini arai itaana nisomat. Itaan jiik nienyeni amaan jik emaisha itaan jik niarai eyeni irai iyong dae itaan itaani nuresekini moi tani kingarak yong tani ache kwaar teni kenang aluwae teni moi kegagonger emaisha by. itwaan rigirii jik kingaraka kingarak jik yo ka afaimilia nakus keyei kolong tani ngichen eyakasi nawi kus bu ngesi jiik totiak jik afamilia ngina jik ka ngichan ngulu. Alafu nabo itwaan niwesekiri iyong nabo tominak arai itwaan. Itwaan ni emina ngitunga meere itaan ni emina akiburare kangitunga ajie ngasani daang ka ngitunga pas kongina akiburare kongitunga lanyuni itwaan ngin i kama tokoria itaani ngiri kiburata kangitangaa lanyuni yong tani ngitunga ngulu iburate kangese epote kichukirate iiyong. Kichukiarete iyong jik. Tarau yong kama iyong kolo ibala itwaan ngiri kikosakinos ka ngesi ama iyong kolong ikosingae keshi kikosakinois. Ama ngesi tani kolong efanyi iyong ka ngitunga ngulu kokosakinos kotere lanyuni yong tokona etamararaberu na ekile kangol. aberu akile kangol tani kitoru iyong lobarbar kimenyakesi ngitunga pas kotere ekile lokon ngolo eyakar etau lokaronon. Ayong tokona ibere niasak alimokini ngitunga ngesi een sanasana ngapesur kila mtu kisoma kidaur jik akwaar nioponere nierumoria jik esukul. Teeka taany nyo taany eke ekile. Kotere tokona teri tokona lanyuri ying ngitunga lukaalak lupe kolong nyeyakara losukul iregretingate kotere itamete ebala itwaan arai kolong tanib atolarite lorukul pekekoni ne. Abala tokona ngaperur na euria nakinio mapema kibakin haan jik kitimisa eke esukul. Aurikinio mapema ningarakin ibere nikingarakini jik taeka moi taany echida. Taoka moi taany jik echida anikiany echida ngolo. Kitor jik echida ngolo arai iyong jik ka ikon koku mam tani akimiy toraa nabo irimonokini ngitunga nabo awi anakis tarai idouni yong mapema tarai kwa kiritae iyong losukul kiwestinga iyong resources lukolong alemanio. Lukulong alemunete. Wasai kon kama torona lanyuni iyong agide ngade nakaalak nianyuhete lu eurianakinio mapema elosi taan teyaka taan akikokiri akifany ibore niebeyo abotion taar jiik itaan. Kotere ngasaa na imasia iyong ngidawarae ngulu tayakasi ngidawae ngulu kitotubotubo yong. kotere esakote atubulubuor itwaan nienyei tooma akook nakon. Kitotubutubu mpaka toyakasi kitotubutubu iyong animoi ilosi yong maybe nabo ngiche ruwa esaki nabo akidain kipiyo akidoon. Sasa abala ayong maybe ngitunga lu angide luroko eyakasi losukul kisoma itwaan torwaa esukul meere nabo ibore niebeyo nabo eti ilosi iyong kitourikin bu nato tobongnawi rutiokon kiboikin nabo kaitokon kidounae nabo ngini nak nabo ngilanga eshida nanbo anawi iyong nabo irai akirimit akwap. Ilipa ngarapiya mam tani ibore edokere ikoku tarau nguosui nabo echilchiliyo nabo atapanakin nabo luorui angide taany iyong tani ikoku ngini edekadekatang maali mpaka tani toton iyong irau kolong akimat mam nibongori losukul. Lanyuni tani tokona. Tokona nidoikinio itwaan apei animoi kulie iyong abongor losukul kitourik nabo. Tapolor ngini animoi nabo isaki aekar losukul kitourik nabo tarau jik akimat. Kungina ngesi adauni emaisha kon tarau iyong jik akimat na akijij iyong irimit akijiji iyong iusae ngikolea anakijij sasa iyo nabo esi nabo irau nabo mama kijiji.